Enáá’ fí kié’ tó jö, köö yo jmáá ko juó’ kiee’ dsa e dse wyy lló’, e kiéé’ lló’ ba to jö a la e kie’ llá uɇ e nɇ kiela’ ro’ xen dsa i dse jiaa ia uɇ kö’ xiro xa too mkie ‘ná’ ba to kié’ dsa, dsa i dse jiaa ia uɇ, jö re fáá’ra jö e nɇ e ñó’ uɇ juá’n la’, la ku ejö jmⱥⱥ ko juó’ kié’ dsa e dsa wyy kö lló’ xáá’ ‘mo, ere kió’ lló’ xá’ ´mo e re jiáá kö my <hesitation> kö my jü, kö my e náá’ e ‘nⱥa’ kie’ re jiaa lló’, xen dsa i xa kö dsóo kié’ kö ‘nⱥ’ re wyy lló’ dsóo ‘nⱥ’ re wyy la’ re lɇ fí kié’ tó. Kiela’ kö to xii’ rá’ ji dse wyyrá’ jia’ <hesitation> jiá’ piso, re fáá’ra la ku xa ‘ñó re juý’n kie’ jóó’ ba dsa to jö.